Ekiro ekyanseemeize muuno obwenatungire omusaala gwange gwo kubanza. Chikambera kirungi munno, nkasemererwa munno, nairuka nagenda tooro, naguraho eitaaka. Nyongeraho nagaruka nakoora naguraho ente. Ente egyo yaazala, <hesitation> yongela yaazala. Saha ziino nkubaaliiza, ndi mu'nte ekuumi.